انا منخبيش عليك انا مدابية نخدم خدمة منحبهاش وفيها راتب عالي ولا خدمة نحبها وفيها راتب منخفض لمادا لانو <hesitation> الراتب العالي هو الي راح يسهلك حياتك ورح الدير واش راك حاب رح تحب تروح <hesitation> حتى وين تخدم هديك الخدمة الي تحبها براتب منخفض لكن عندك الراتب العالي